في وقت فراغي نحب نقرأ كتب، أو أحيانًا نشوف أفلام، نحب إن كمان نخرج مع أصحابي، أو نقعد مع العائلة، خصوصًا إذا كان في مجال نتمشى، أو نكتشف أماكن جديدة، وأوقات نحب أطبخ، -وتج- ونجرب وصفات جديدة.